Ayɛmbowa a m'enyi gye ho papaapa nye bͻdͻm. Siantsir nye dɛ, sɛ yɛkɛda ewimbir a dza bͻdͻm biara yɛ nye dɛ ͻwen no wura ne fie ma no. Sɛ obi na obotwa mu a, opuow ma ewuranom hu dɛ obi aba fie hͻ. Sɛ abowa bi so na ͻbɛyɛ dɛ ͻrebɛsɛɛ adze a, dɛm mbowa yi puow hͻn ma wͻdze suro guan.